E giɗo am mi yiɗi andinma kaɗi fu a yiɗi soduko mota, ayi mota kan yiɗa laika, e ka anndira sembe, e ka anndira doggu e ka annira ka yaraata nebban. A annsi mataji ɗin ta sodi ɗi fu a tawan nebban fu ngaɗɗata hante, kuma wakkatu fu a yi ai e bizo, kayaje muɗum sembiɗa motaji ɗiɗo tayaje muɗum sembiɗa, motaji ɗiɗo e anndira sembe, latiɗi ta watti nebban fu, nebban majji ɗi jarata nebban sanne-sanne <hesitation> to ni a yiɗi sodugo mota fu ta accu motanga dadu a naani, soduka ayiay amfani maga, a yiay mbo noy kobatammadun a tawai mota fu burata non, mota fu ta yidi accuka dade anani. Alla hokku bawde sodogo motawan ngan anani <hesitation>